Ny fomba fanaovana smoothie: izy io moa izany de vita avy amin'ny voankazo, maka voankazo izay tiana ohatra akondro de atao anaty milina fitotoan-tsakafo ary asiana ronono na yaourt <hesitation> ary potipotehana ao de rehefa vita izay de atao anaty vera de vita ny smoothie.